आठ स अनंत होयेल जो मोके समझ आयेल। अनंत ओला कहथे जेकर कोई अन्ते न है। अउ कुछ तो संख्या आठ से मोके नही याद आएल।